اه مرة في عشية من العشيات كان في صيادة تمشي في الغابة، هالصيادة لجيت جزازة جديمة علبة اه شيشة جزازة لجت فيها رسالة، الرسالة لما فتحتها لقيت الرسالة أن هي خريطة جديمة تدل على أنه في كنز مخفي وفي مكان بعيد، قررت الصيادة رغم عمرها أنها تروح في مغامرة جديدة.